Elefantët e kanë trunin e madh edhe janë intelegjent. E kanë ni memorie t'jashtzakonshme. Ato jon kafshët ma t'mdhaja toksore edhe i përdorin komt e mdhaja për me mshtet peshën e tyne. Thundrën e përdorin për me kap objekte edhe për me shpërnda ushqimin. Komunikojnë përmes zanit edhe përmes gjuhës trupit.